Ny fampiasana ny drôna amin'ny ady zany da miterana fanontania ety sarotsy, indrindra momban'ny fiarova ny sivily ny fihenjeny ady ary ny andraikitry amin'ny fampiakara-kevitry noraisy tamin'ny milina